Ma arva, et ma tahasi ollaq kotkas, selle et ma saasiq linnadaq ja samal aol ma es pidänüq eriti murõtsõma tuuperäst, et kiäki minno ärq süvväq taht, ku ma viil ettekaelik ka olõ, ja ma saasiq väega häste kavvõndahe nätäq.